<hesitation> raha nandalo ta Israely ndraiky. Ia Israely tao nisy deklaren̈a zen̈y fahaleovantenan-drô tamin’ny efatra amby ny folo ny Mey. Tiô amizay koa zen̈y tapitra tiô koa zen̈y <hesitation> fanjakanan’ny Britaniky tamin-drô Israely àby iô izen̈y. Zen̈y zen̈y raha nalaza nandalo.